Faa heɓa yiya hoore muuɗum. <hesitation> tappi kaa fu no njiiɗaa ɗun heewi laataade golle muuɗun. Ɗun tawetee du faandoraa. Walla <hesitation> neɗɗo wiyata duu nafaa muuɗun. Sabii, <hesitation> bon tappiiji du iɗi ceerti, ayyo: juulduɗi en, jooɗeteeɗi en, ko nanndi e mun.